Resaky fitafia tiako ndraiky loa da fitafia mihaja, Ohatra akanjo lava misy sarisary voninkazo miaraky satroky da atao mifanaraky amin'ny bikako avao da asia vody vodi tongotry kely kiraro mba manalavalava an-teña. No pataloha koa da patapataloha manaran-teña da miaro lobaky- lobaky ambonin'io.